پیشکه هم د سپي په شان د مختلفو اوازونو ایستلو، د او مختلفو حرکتونو سرته رسولو سره او یا هم د انسانانو د بدن سره د ځان سولولو په واسطه خپل اظهار د مینې او محبت کوي.